Sheinwa we na dwe de ana tamawa nyi a zeke nyinah na do yisunyah ba sho na zwab ba baye anaba zah zuma aba tuwa naba swa ne yirba yaye na zwabba baye de hana tamdawanye wane-wane. Shumiki yisunyaye hanu shu ne zwabba baye ne yirba yaye anab ze..zezuma nab swa, hana hinkir be yerah yamnah hana ze ya zau hamawa ye sho, yiryayah ye a shim bwalyaye ein har na bwalya a shim ein yirah yaye har nah, bu kuma ba shim ein zwaba babu bahar nah, hanah himkir be yibah bam nah ba nunin saha'a bu nye nyine amna adakeh aba shudah anab toh nab swa shumaki sheinwamna hana tamawa nye wane-wane. We hanah du webe nyina ha na nu tama wane-wane nane do yisunyaye aze yisunya a zike koh adosike, adu zwab naba na gina na ein hagan hama gade, ein arbu ein shubah ein warbo tula, be ka nuwe? Na e ka nagain ah jinanah, hagan hamaga. Nanu tamka shumaki na enani einbeh wane-wane. Shumaki yisu babi kah shina yarabga nyigah kara zwaba ba bu baze nyilwa bibidah amna a mwamdir begah. Hagah nananu tamkaka a shumeki yisubabi nani bamnagah shi'a ein hana du einbi nyina... Ma fa yisuya ye a sisi yisuyina, ma zede ma faya ein zwab ba shur ba nyura na ma fa yisuyi ya hana nyu na aye, toh nah shimta yisuba ba mir ba nyunah ar ba nyu gah na abu hallahgah. ein yisuba mir ba nyu ein kwamnyaka kwamla li yisuba mir ba makade nab ar be sunlah be makah nab nyo, bah nyude nab gondigah yagah, bah nyude ba za sho zaba dawa na dawa, bike amna shumaki sheinwanwe kwalla'a mir a ze, we bu bah shun tama a dosike shiya muna a dwala nija'a de kimnine, shi ya muna aze gwajole de sika yinah kimnene, na nu tamah wane-wane, yirah na ze shumaki sheinwebida. Shiyah na kwaboba waye a zeke, yibabah zeke hagah nab du frahma yi ga beke bo gumninama gumnagah zikega, shouwayi ma ze ma du showayida ein har na deh am hikirah be yira yibi tabe yir yi zide hana du dimdimlinaga beke einbe, haga na tamawa nyi shumaki ein nane amna ga. Na'a ein hanah tamdawa nyi wane-wane hanah zawarina ta ke shuntama mirnyea zeke, yebah na su susum nah yewah, yewah nah su susma nah yiwah. Mumdirtha tee fiyake de ein fam, tamka ke fiyiwuna ein fam, shumeki shinwa wamnah hanah zawara wane, nanu tamkakaye wane, kwala ein hana tu zwab nyah hamah nanu tamkakaye wane, kwallaha shude ein tu zwab zumawa ana'a ein bu ba dwa a kwallah na ahbunah, a nabtu zwaba babu, bekebu zwaba ba bu ba nude ba marah, ar sheinwawe anah zwab ba ze a kohiya hibi nyina nab shukun kwalah'a gwajo a gwajon'e shaun, beke bu kwalah a tube de be wun be bwan toh na ne ein natura nah tha kwalah nyil wawiba dwe a kwala na bunu, ar anah ba shode nab tu zwabya, ar zwab ein a datira twa ba swa tulbiba nu nere ein kwala a duwah kwala nah abu, ar hanah tu a anah zwa zamani babi ana hagan zikega, nab tuk..shukula kwalla'a bu a gwajau a mila nire ein kwala dwa hanah tubuna ma yekinde ma dwa zwab haga nab zike beba nuwa ga haga nab nuna ein kwala na tubunah ga nab durah kwala beba dura kwalaga ayiken annah a dau zwab na eing ha a yura kwala hana war zwab ana zwab nyinah ba yiken ba war kwalana, bekebu ein nane ein beke iri shumaki sheinwawe nane wibah hana hikir bu zwaba haga nab.. dura kwalaga. Hagah nah tamawa nyiga. Ein nyi na danga nyinana danga na zekitah zwaba be yure be banu kwahnba babuna. Zwaiye hananu kurwaye hana nu shomawayina hana tamawa nye, kwalale hana shunah tama nah zwabba bayina hana tamawa nye wane-wane nana nu tamka, ar ein shiba ba zir anbu, haga nanah nu tamaga beke bu ba shugan tama ne yirba babuga na zwababuga, har a dau zwab anah be ba bun kuriwa wamu ye a wumnede, ma zide tiyerah nam tuwe na ein mu madudaka na, shumaki shein wamna nye gana nu natamka kayiga hagah nana nu tamka kayegah ko kamda feleingah. Na nu tamka a zwai ye hana durah kuriwayina, na nu tamka a kurewe ba shun tama na zwabba bayi, naduna yerah yaye, a dake an kim shwakula laye a yashu zawiya waye a zeke yib nab dwe nab dure, zwabah bayi nab jare milah, yerah na jare milah iriwa shumaki be nane bamnah nyi nanu tamkah kabo nah tamkah yazawa bo nane nu tamkah kayi wane-wane.